Ja kua lusa naníí luso yua kuu kítíí ja ntitatíí ja kua yua listo xaa iótíí cualquier in nou jíntíti te junutíí kaatíí veetíí chíí jintinti te kítíí yuko. Ja neen yua chíí jentíí yaa kua yua matíí noa níí kitíí ma xítíí kítíí kasayíí síí tuetúíí nunumíí kíntííí jíí te kuótíí. jíí yeetí te ío liso yua kua ío ja kua listoti yuan kitiun jaa ntiotí ní niu konte kuntiji yua ku luso kití ío ja io listo íoti ya´a.